Me vëgne in cheu quella figgetta ch'a l'ea tegnua prigioniera da seu lalla. Lê a se demoava à cantâ fin che no l'é cresciua tanto meschiña ch'a s'é cacciâ da-o barconetto. Mi pe dî a veitæ, mi orrieiva criâ à ciù no pòsso pe vedde se quarchedun me vedde ò sente pe vegnîme à tiâ feua da-a tore. Opure scrive tanti tòcchi de carta e cacciâli feua da-o barconetto sperando che i lezen.